Manahaky anizao moa ñy tohiny ñy tantara raiky toy e: -"Ndraiky matoñaly ,nahita ñy fanorata mazike ñy lelahy mpanoratsy raiky malaza ,manao añarane kanto zao ;lafa i ro nahitaky any rah'eñe <shushes> ,tseriky ie ,toy koa lahy ñ'ino raha manahaky any toy toy mbo tsy nihitako ndraiky,i io farany ñ'olo an-tsintsy aminy ñy fanorata ñy tononkalo, <shushes> ka lafa i ro manoratsy aminy rah'eñe ,ze raha soratiny tanteraky."